तो बहुत मुश्किल काम छे भाई कि <hesitation> एक। जादुगर कदे आपने काई जो कुतरो बनाये दे थे अपने तो। गभराई जाजे काई आपने दोर जाजे के जो यार कुतरो बनाये। दे दे तो है काई करजे करें मुश्किल छे मनुषकाजी नहीं। समझाए पाईरिदे जादुगर मनुषकाजी कोई सो समझाओ से। कहीं मनुषकाजी लोनाल तें कुतरो बन गियोने मुश्किल छे। भाई जीते तो समभवनी होई बन जाये तें जानवर तें मनुषकाजी। समझीत जाये पर समझाए नहीं पावे।